Reto aby ñy karazany ñy tsindrin-tsakafo nandesiny <shushes> ñy razany ñ'olo mañerany ñy tany ka mba volañiko aminy ñ'olo hañandrama ñ'azy: -Ñy <shushes> tiramiso baka an'italy añy, -Ñy bakilava baka aaaa torokia, -Ñy kurose an'èspaiñy añy ñy misy azy, -Ñy pastele de nata baka portugaly.